<hesitation> bien wula wula kotaq q'ajas pero wilkee' q'ajas pero han man cha ar wat'aliim kiwach porque kotaq numama' taqee' kiq'arankoon que wula naye'em pa' aq'awach riis q'ajas na ye'eem pan aq'awach reh chi jak más paam aq'awach reh naka'ya más.